Ye, tegna nafinafy ndreky rô asanah zay tatoato <hesitation> brô e, satria maro ny zavatra injehiny fô asa hoe <hesitation> magnejikenjiky karama de andeha agnano vankasy sa ahoana ahoana, karaha tsy hitahita e. Tô nafinafy izy zany a? De ahoana amin'jay zegny hoe ino ataontsika rehetra hoe rehefa weekend any? Ka nagnenjikenjiky asa anah zay kô nanomboka tamin'ny lundi jusky zoma kô tsy hhitaita e, raha niasa fô? <laughs>